هو هنا بالنسبة لي بين الكتب واللوحات الفنية راني باش نتخيل ان تكون عندي مكتبة شخصية زيادة انو يعطي الكتب اختاري من الطبيب انسان يحب يعني الحب الكتب نحب العلوم والمعارف يعني انسان روحو مليح والكتب يعني حاجة مليحة